مجال الاقتصاد جميل جداً ويدخل في جميع مجالات الحياة <hesitation> ما في شخص ما يحتاج إنه <hesitation> يحسب مثلاً مشترياته أو يحسب ثمن شقة رح يشتريها أو سيارة، فمجال الاقتصاد داخل في كل تفاصيل حياتنا وضروري نتعلمه.